पूलीस करतो कहूंगा कि पहले तो फौन ढूंढूंगा, घरों फौन कहाँ चाहे, फटापट दोड़ें जाएं, फौन लाओंगा और फिर फौन लगोंगा। फौन से कहेंगा, हाँ पूलीस थाने से बोल रहे हूं, तो भाई कासे बोल रहा था, कहूंगा, हम ठक्कर बाव म मार्गस से बोल रहे हूं। यहाँ गाड़ी चोरी कर रहा है, भाईया ता फटापट जाएं जाओं जल्दी से जल्दी, फिर साइरन जोड़ें था, पूलीस वाड़ा आओगा। वहाँ लग चोर, चोर भागी जाएं, मैं को फिर पूछना आओगा, क्यों होई, कहाँ से चो तो पहले भागी जाएं, वहाँ क्यों कर लेंगा। अरे यार भाईया, हमार से गल्त, गल्ती कही होई, चोर तो भागी जाएं, आप के का पकड़ांगा मनु, देखो फिर आया पूलीस वाड़ा, हमने भी गाड़ी वाड़ी देखी, कही करवेत नहीं नुकसा।